Sun propi cuntent che diverte ënsema e che pase d'bel temp ënsema e feve d'coze ch'a sun ënteresante, secund mi seve sempre stait parei da cuandi l'ere cit e ancura ades feve d'bele coze, cerché d'cuntinué parei che esi amis parei al e propi 'na bela coza